Më pëlqen të zgjohem herët për të shijuar qetësinë e mëngjesit. Të fillosh ditën me një rutinë ushtrimesh o meditimi më ndihmon të jem më energjik dhe të përqendrohem, duke e bërë ditën time më produktive.